رياضي مشهور عشان انا بحب الكوره، والكوره احسن حاجه <noise> فيها انت بتنزل لحاجه مش متجهزلها، محدش عارف انت هتعمل ايه، عكس الموسيقار بيبقي طالع بورقه الناس عارفه هو هيعزف ايه انما الكوره بتنزل تبدع قدام الناس مرحلة الابداع بتبقي في الملعب قدام الناس، والرياضه عامة كدا يعني.